A nata pasal anei mosbi nanla ago eiang, nemla pasal nemla, kag anti kala songo iau nemla pasal pulakai nemanla serei si kinla akalit ia ta ke ring an voiang paraik nata pasal ane singina. Kinla akalit iau ta ring io itoiton ani ri vap mat na kila pasal ve nau nemanla pasal pasal ane si ring io nem, wuak ung nanla ararai le iang kapa. Au ki songo iau kinla akalit iau ta ring i po aising e ngerelo, na ke ring miang. Na nata pasal ane iang natan aiveven nat ani kag anti. Sikei taun ang nan lapo ago eiang kila songo iau nem la pasal pulakai kinla akalit iau ta keve ring aungos pulakai eiang na nanla pasal ane <hesitation> na kamus eiang namela pasal nemla kokos pok na kinla akalit pok iau ta mang ke ring aliu. Nemanla pasal nem anla keve soping senta pulakai nemla palak ane singina. Le na emung ina i pasal ane si keve ring ang nemla papok ane nei lu.